جسمنا دايما محتاج الأطعمة الغنية عشان تقومه، وبرضه الأطعمة البسيطة وبالفعل بتفيد الجسم كاتيير. ومن أهم الأطعمة البسيطة زي الفول المدمس والعدس والبصارة والمقبلات اللي ممكن الانسان ياملا زي السلطة الخضرا، ومن المقليات زي البتنجان والبطاطس، انا باحب الاكلات دي جدا وبتحسسني بالمتعة. الى جانب دي انا باحب الويكة الصعيدي، هي اكلة بسيطة ولكنها غنية ومليانة بالمعادن اللي بتفيد الجسم وتمده وبتتاكل جنب اللحمة والعيش الشمشي.